A copiare <hesitation> unu paesaggiu, una figura umana <hesitation> pro a mie cussu no <hesitation> non mi interessat, deo preferzo 'intrare a intro 'e a sas cosas, cioè no <hesitation> como so in su campu de sas <hesitation> arti visive, però no est istadu unu casu chi mi mi so acciappidu in custu in custa situazione, proite, proite una die unu at fattu a bi- bidere unu unu quadru e deo fio ignorante <hesitation> e ancora so ignorante però ap- apo istudiadu como e mi so abbaidadu in tundu e apo mi so resu contu da parizas cosas de, e ei custu tando, cando m'at fattu 'iere custu quadru addirittura deo no aio mai <hesitation> abbaidadu, e proite l'apo abbaidadu, ca proite custu cu- custu amigu m'at m'at nadu <hesitation> però deo <noise> apo nadu a mie non mi piaghet, ma già <hesitation> dai tando, una cosa istrana, chi senza cultura, senza chi no aio mai 'idu <hesitation> bi fit unu rifiuto a sa realidade <hesitation> mi so resu contu chi <hesitation> non mi interessaiat copiare sa realidade no est arte, e preferzo intrare intro a sas cosas fagher in modu chi <hesitation> cussu Chi so <hesitation> chi racconto non siet cussu chi s'idet ma su chi est intro 'e cussa cosa, o re- relativa 'e cussa cosa pro, in funzione diversa dai cussu chi dai sa realitade, <hesitation> ei cussu est istadu su primmu chi mi so postu a fagher custas o <hesitation> a fagher quadros, però sempre senza <hesitation> pius che atteru deo assemblo materiales de sa natura chi mi dat sa, <hesitation> dai sa corza de s'arvure a <hesitation> a sa pedde 'e s'animale, a sa pedra e totu cosas chi deo in calchi manera chirco de <hesitation> de li dare un'importanzia diversa dai su chi <hesitation> dai cussu, sempre però relativu a sa a sa natura e intro ai cussu chi so fatende. <hesitation> e boh <hesitation> e custu ogni die chi passat/Users/anto/Desktop/Archivio Notebook portatile anto vecchio/Registrazioni definitive/Int. 2 Bruno (29. 87)/02 Split txt/src- 02- I106 2. Txt custu <hesitation> faghere in sintonia cun sa cun sa natura est sempre pius <hesitation> a intro pius intro ti acciappas pius Vicino a totu a cussu chi ti chi tenes intorno, in tundu a tie, ca proite <hesitation> b'est sa creschida sempre no su su fattu de istare, chi t'abbaidas e bides, e cussu est importante, si tue una cosa non non la indagas, non faghes in modu de la 'idere propriu, e non <hesitation> cioè est su su <hesitation> il vuoto, e, e si a mie <hesitation> mi piaghet su chi fatto, va bene però de solitu preferzo su chi faghen sos atteros, <hesitation> mi piaghet de pius su chi faghen sos atteros, proite su chi fatto deo est una cosa mia, e si lu faghes su quadru e l'abbaidas e cussu igue finit, su rapportu meu cun su quadru, mentre invece si sos quadros de sos atteros mi los abbaido e mi dan sensazziones bellas spesso naramos, e pro cussu deo a sua a tempus apo leadu custa campagna chi <hesitation> in agru in agru de Ossi no, in territoriu de Ossi, <hesitation> custa campagna in <hesitation> in su nonantachimbe b'est istada una <hesitation> frana chi nd'es rutta <hesitation> una rocca ma enorme, e custa rocca at fattu dannu dannu tra virgolette, pro a mie est istadu unu bene proite, ca proite <hesitation> si m'at sos terrazzamentos chi bi fin e tottu ar- arvures, b'aiat fruttetos, tott'a terra, addirittura una rocca manna mind'at mind'at bettadu una parte 'e sa domo puru addirittura, però deo l'apo idu comente una cosa abbastanzia no <hesitation> negativa dà, e dai igue est naschidu custu fattu de <hesitation> chi apo fattu custu, faghimus arte evento creazione ogni annu, e invito <hesitation> artistas de tota sa Sardigna e finzas de fora puru. Però tota zente chi est <hesitation> naramos supra 'e su filone de <hesitation> de su chi cun sa natura ca proite, e infattis <hesitation> deven deven interagire cun sa natura totu cantu, e <hesitation> an fattu de sas cosas bella ma bellas veramente, degnas de de su nomene de de arte <hesitation> e dai dai custu dai su nonantasette, e benin dae fora puru zertos, an fattu bellos tripaglios <hesitation> <noise> pro a mie est istadu sempre un'ispecie de de vocazione, cussu de de aere custu contattu fissu cun sa natura, cun <hesitation> mi piaghet propriu e cando l'apo comporadu custu terrinu addittura sa- sas ginestras <hesitation> ei s'ite si narat, su <hesitation> sa chessa fin, arrivian a su cancellu poi apo cominzadu a pulire, a faghere finzas a <hesitation> cun sempre però senza colate di cemento, sempre <hesitation> rispettende pedra e linna, pedra e linna. E si cemento ma pr- propriu in minima parte pro lu pro frimmare, cussu chi fio intenzione de fagher, <hesitation> e poi b'est a finzas su <hesitation> apo fattu sa domo supra a s'arvure e chi no est una domo sutta supra a s'arvure ca proite a boltas bides e custas casa sull'albero dicono e poi est una parte supra s'arvure e s'atteru est, cussas sun palafittas no casa sull'albero, custa eo l'apo fatta con <hesitation> b'est s'iscala, pigas dai s'iscala e arrivis a su ramu, dai su ramu 'e s'iscala passas a su ballatoio e intras a intro a sa domo, sicchè tottu sem Totu su- supra a s'arvure <hesitation> e niente, e poi tenzo sempre animales, animales est <laughs> istadu sempre una cosa abbastanza importante, pro a mie s'animale, dai sa pudda, a coniglios birveghes <hesitation> anades e tacchinos, totu sos animales mi piaghen <hesitation> nde tenzo <noise> sempre ca <noise> proite senza sos animales a mie sa campagna non la 'ido, cioè s'animale ti faghet cumpagnia <noise> su cane pro narrere <noise> in particolare chi pro me <noise> sos canes sun pro me meda importantes poi est un'animale, forsis est s'animale chi mi piaghet de pius, ca proite est pius intelligente, pro su mancus, totu sun intelligentes sos animales al limite no, però <hesitation> si sun considerados si no, ma como pro narrer apo leadu custas puddas chi sun bezzas chi dae sos chi las tenian in batteria no, ei custas las apo iscappas in campagna ma e e custas addirittura custas puddas torrende a su fattu chi si tue un animale lu cunsideras cuss'animale arrivat a una zerta intelligenzia, unu zertu rapportu cun s'omine ca tue 'ides chi custas puddas como sa zente si meravigliat, benin a biere sas operas chi bi sun no de Mulineddu, se e <hesitation> visidadores, beh custas puddas si che E torrende a <hesitation> de su discursu de sa sensibilidade e de s'animale chi si est contivizadu e <hesitation> diventat naramos intelligente, tra virgolettas, ca proite no est chistione de intelligenza, est questione chi si tue li das a s'animale puru, s'animale rispondet, si bi ses s'animale b'est, e ma bi deves esser puru tue puru però, ca proite <hesitation> ma su <hesitation> sa pudda, eppuru sa pudda tue tinde abbizas chi tenet un'intelligenzia <hesitation> su matessi, comente totu sos animales, ded'esser ma mi, como dai pagu pro narrere apo 'idu una mostra in su comune de Ossi chi b'est chi custu at donadu a su comune, at donadu roba de <hesitation> milli e chimbighentos <hesitation> repertos de fossiles e pedras de, ma est una cosa chi unu abbaidende cussu s'abizzat de su chi su chi sa natura faghet propriu ca proite <hesitation> b'at cosas chi boh s'omine faghet faghet faghet però sa natura, e non resessit a la superare. Ma como, pro narrer, parizzas cosas chi s'omine faghet in sa natura b'est già, mi, como, in custas dies est capitadu chi custu custu <hesitation> Custu inse insettos at fattu unu nidu in s'ite si narat, un'ape in su quadru, e custu totu deo l'apo l'apo registradu e apo idu, beh custu custu, si tue abbaidas sas operas de Leoncillo, un un'artista chi est famosu e, uguale, Leoncillo uguale custas operas, ma como <hesitation> una raighina, chi l'apo posta sutta 'e bodale sutta ca proite si li fit leende su <hesitation> su babbaudu, su tarlo da <hesitation> e l'apo postu in <hesitation> cun sa meighina pro pro lu salvare cussa raighina, bè su matessi cussu, u- una un'opera de Leoncillo, pro narrer, b'est già in in su chi faghet s'omine est ispiradu già a sa natura chi <hesitation> chi b'est già in paraulas mi <hesitation> si <hesitation> so andadu in custu parcu e apo 'idu custos arvures chi sa sa <hesitation> sa maggior parte sun olias centenarias seculares, bè sa zente non cumprendet chi s'edera dai dai fit leada dai s'edera e cuss'edera Cussa pianta dopo <hesitation> u- unu duos annos la occhit, e non tenes ne nè s'arvure de olia e nè s'edera, proite <hesitation> si frazigat totu, morit totu, e tando s- sa <hesitation> so intervennidu in custa pianta cun, istacchendeli s'edera, custa custa pianta teniat ancora calchi zuffu supra in punta <hesitation> fit una pianta de otto metros minimu fit, infattis <hesitation> sa sa punta fit unu pagu, 'eniat male a fagher, a ndeli segare s'edera, bè <hesitation> como cussa pianta ha brottadu lateralmente e s'est e s'est salva, si cus- custos chi chi <hesitation> b'est su geometra de su comune, ei ma nachi, sa pianta est bella cun s'edera custu cudd'atteru, ma sa pianta cun s'edera tue no ses fatta, ses fattend'atteru che fagher morrere una pianta centenaria chi podet vivere, b'amos de in Sardigna b'amus piantas de ozastru chi tenen battomiza annos addirittura, e e tue una pianta ca proite pius bezza est e pius e pius li das li deves dare importanzia, sia a finzas ca proite custa pianta e l'at posta l'at piantada <hesitation> zente chi senza mesos chi, oe b'est sa possibilidade senza faghere senza s'istraccare meda puru E est comente torrende a s'ite si narat a sa natura in generale, di fronte a Mulineddu bi sun custos costones <hesitation> piantas <hesitation> isterminadas de de ozastru chi an leadu su sopravvento su supra a sa s'olia, zente chi l'at fattu l'at piantada cun sacrifiscios, anzianos, l'an l'an piantadu custu logu <hesitation> e como sa pianta si l'est mandighende su sa s'areste, e s'areste, si est bellu cussu puru, ma e si tue cussa pianta pro rispettu vivet ca proite produit. S'ozu e <hesitation> deo sa pianta sa sa pianta de s'olia la la considero meda ca proite in carchi manera a mie personarmente cun sa familia mia at at dadu meda, ca fimus sempre insomma, no istaimus <hesitation> finanziariamente 'istaimus sempre male pro narrer no, so faeddende de de sos annos chimbanta e <hesitation> e sessanta, a sa fine 'e su sessanta pro narrer semus andados a abitare a Monte Bianchinu, <hesitation> e no istaimus fi- finanziariamente fimus <laughs> quasi a su famine, beh, igue fit tres ettaros de terrinu, b'aiat cus- custas piantas de de olia e tando cando ancora sa zente ch- chi cumandaiat fit intelligente Cando <hesitation> unu faghiat s'ozu bi fit s'integrazione e ti daian s'integrazione in dinari, nois <hesitation> nos nos amus regortu s'olia, amus fattu s'ozu e ben- bendidu s'o- s'olia s'ozu e nos semus postos <laughs> in carreggiada dà, namus, <hesitation> ca bi fit custa <hesitation> integrazione di, como addirittura tue faghes e non solu de ti dare s'istadu ma ti leat, ma comunque cussu est un'atteru discursu <hesitation> boh, si, e torrende <hesitation> a su discursu de de sos quadros eo apo incominzadu fatende quadros e poi mi so abbizadu, resu contu chi <hesitation> cussu su su chi sa materia chi usaio chi fit tando usaio iscorza 'e arvure <hesitation> issa fit troppu bella ma deo no <hesitation> no non li daio s'importanzia giusta no in pagas paraulas e dai dai tando apo incominzadu a <hesitation> la pensare diversamente cando e cioè apo incominzadu <hesitation> a fagher custas installaziones e <hesitation> pro narrer apo fattu <hesitation> pro narrer sutta un'arvure de chi fit pius de vintighimbe metros de de pinu E custa est istada <hesitation> e nd'est rutta, in pagas paraulas apo dadu s'importanzia de de essere, l'apo fattu unu mausoleo bia chi fit e, <hesitation> e niente, poi apo fattu cun cun sos fiscos de cussos chi filtran s'olia, ca issos usaian primu no, pro su mancus, como non si usan pius, e apo fattu una colonna chi fit intercalada dae e trigu chi aio fattu creschere custu trigu de de vinti centrimetros a meidade <hesitation> una passada de os de de e custa custa colonna pariat chi de custu custas duas cosas <hesitation> delicadas, mantenian sa colonna <hesitation> e poi apo fattu finzas sa Via Crucis cun traversinas de trenu, dove inue apo apo postu apo interpretadu sa sa <hesitation> Gesù come, eo apo interpretadu sa <hesitation> Gesù comente una lughe, una lughe suffocada in base a a sa <hesitation> a s'istazione chi fit no E cussa est una cosa interessante comente a poi mi so postu in d'una attera, in d'una attera installazione intro 'e una teca cun, comente Gesù Cristu <hesitation> però s'importanzia chi fit importante fit peddes de anzone, e niente, mi piaghet gai sempre cun sa natura de esprimermi in cussu chi fit <hesitation> chi sento e chi intendo de intro de <hesitation> est bellu e pius andas e pius t'acciappas cun su cun su contattu de sa natura ecco. E un'atteru tripagliu chi apo fattu est chi apo apo fattu custu tripagliu, sessanta <hesitation> alchiles de de de alveghe, chi custas bilveghes addirittura fin bennidas dae <hesitation> Albania, roba del genere, chi fin ei ei custu amigu las at maselladas a Thiesi, e custu amigu sigomente aio domandadu chi mi chi mi si teniat calchi, cando bo- bocchiat birveghes a mi dare sas sas alchiles no, e <hesitation> fit intituladu, in d'una attera cunsorza, <hesitation> custa custa cunsorza fit cando morin, e oviu no, chi vivin in d'unu atteru, in d'una attera situazione e <hesitation> prima l'apo fatta e custa custa installazione, l'apo fatta prima a Thattari a coso a Belchidda e e igue <laughs> fit bellissima ca proite propriu custu sa casara <hesitation> e bellissima igue proite deo aio aio fattu <hesitation> custa settighentas alchiles de de arveghes totu in movimentu no, sigomente deo apo apo fattu finzas su pastore, isco comente si si movet s'arveghe no, e aio ripresu sas ancas, sas sas archiles no, e bi fin cussa frimmas bloccadas senza <hesitation> dossu, senza corpu, ei custas invece in movimentu chi fin i su in d'una in d'unu in televisore chi b'essiat no, e custas e belende e belende unos belados, un pò <hesitation> bellu. Poi apo fattu un atteru trapagliu meda importante cun, cando fio girende cussu film cun Columbu, e e fimus girende lì a ite si narat a <hesitation> a Corrasi, beh cando fimus a unu zertu puntu fio passizende in custu buscu e no t'ido custu custu buccu in cust'arvure e appena b'aiat unu vicinu apo nadu, intra chi <hesitation> comente apo fattu girendemi e bidende un'attera fromma a in segus un'abertura Chi pro a mie <hesitation> in pagas paraulas apo chircadu subitu, l'apo nadu passa a s'attera parte ai custu, e in cussu momentu già apo idu una installazione una cosa chi intendio intro a mie no, <hesitation> e infattis bi so andadu poi de in su in su duamizaedeghe cun Antonello Fresu <hesitation> e Danilo Sini chi m'an fattu sas ripresas e apo fattu duos <hesitation> duos videos, anzis chi poi <laughs> nde sun bessidos tres ca proite unu fit intituladu il sogno, s'atteru su sognu, s'attera <hesitation> sa naschida e invece nd'apo idu tres e Antonello Fresu m'aiat ripresu cando fia andende <hesitation> senza mi nde abbizare deo no, e at fattu unu bellu tripagliu, ca proite e poi l'amus presentadu, finzas addirittura a al ghetto e <hesitation> in d'una occasione de una mostra, e est bellu meda. Si pro narrer chi cun su cun sa natura sun cosas chi ti 'enin ispontaneas senza, non sun nemmancu cosas fortes cun sensibilidade e a su matessi tempus però, chi chi ti 'enin così, est su cuntattu torrende ite di narat, a bomba, si tue ses consideras, su chi consideras e in carchi manera est e ti dat de pius, si no est consideradu no no resessis a apprezzare su ch'est veramente E poi minde ammento so andadu a Giave, Giave tenet, e in pius in cussu territoriu b'est custa rocca chi est unu tappu vulcanicu de de pedra fuliga, beh custa est enorme e subra bi sun <hesitation> arvureddos, chi su 'entu las at fattas unu pagu non creschere bene, de ozastros, e insomma de ma- macchia mediterranea no, e so istadu tres nottes e tres dies senza andare a igue, ca est a bi pigare, eo oe tenzo ott- ottantatres annos e pigo bi bi pigo, <hesitation> e niente, est meda bellu comente est, ah e igue poi a propositu, igue già aio fattu una mostra deo chi l'aio intitulada, pro sas pianta e pro sos animales, sempre in custa in custa rocca chi est enorme, est <hesitation> una trintina 'e quadros, so andadu, non b'aiat nisciunu e, zente pro su mancus, e apo ap- appiccadu sos quadros a sa rocca in totu intundu intundu no, <hesitation> niente, apo postu, tota sa die so istadu igue Sos animales, bi fin sos corvos, farfallas <hesitation> e poi sas piantas, e apo fattu <hesitation> apo fattu sas ripresas comente dai cussos arvures de figu chi bi sun no, comente si fit su sa figu chi fit abbaidende, poi b'aiat custas b'aiat de de ispiga murina, e beh custu, s'ispiga murina si movian tottu cun su 'entu e e pro a mie est istada una mostra chi apo dadu, su sero apo ritiradu totu cantu e niente, e m'at fattu piaghere de aer fattu cussu pro sos pro sa natura. E unu de sos ultimos trapaglios chi apo fattu <hesitation> intorno a su duamiza mi fit, chi aio fattu, aia ingabbiadu un una rocca manna <hesitation> e poi custa como ultimamente s'est unu pagu deteriorata custu e Ma mi an fattu piaghere chi m'an cuntattadu pro faghere custu custu unu tripagliu a Curadoreddu, chi est unu logu a sos pes de Limbara, de su monte Limbara sempre, e niente, igue e apo fattu custa custu, ingabbiadu custa, cun un atter'una rocca, cioè chi sun duas o tres sun, ingabbiadas <hesitation> comente pro protezione de de de sa zente chi no, de <hesitation> comente protezione e